पानी में जहाज कैसे चलता है? उसमें प्रोपेलर, पैडल व्हील, और उसका बावरी है, जिसके कारण वह पानी में चलता है। उसमें जो प्रोपेलर होता है, वही घूमता है, और इसी कारण पानी में जहाज चलता है।